مِشان أنواع الصّلصات الّي بستعملا للطّبخ أو بي شكل عام موجودة عندي بألب البيت: هيّ أوّل شي تكون صلصة البندورة صلصة البندورة لإنّو بركّز عليّا كتير بطبخ فيّا عدّة أنواع من الطّبخ متل الكوسا بّندورة، الكِفتة بّندورة، يعني فيكي تشتغلي بال- بال صلصة البندورة بي كذا شغلة. وعندي صلصة ال- <noise> البشاميل- <noise> البشاميل هيّ <noise> نوع من أنواع الكريمة البيضا يلّي هيّ كمان منستعملا بي عدّة أنواع من الطّبخ متل المعكرونا متل ال- <hesitation> كمان فينا نِسْتعمِلا بي- بالمعكرو- بي أنواع المعكرونا كلّياتا بي أنواع المعكرونا كلّياتا. وعندي كمان <hesitation> صلصة الدّبس الرمّان كمان دبس الرمّان كمان- كمان فينا نستعين في بي كل أنواع الطّبخ. وعنّا اللّبن، اللّبن كمان <noise> فينا كمان نحتاج بي أنواع الطّبخ يعني متل الكوسا بلبن، <hesitation> إذا طابخين رز جنبو لبن الّبن منستعملو أكلي أساسيّة كمان مع الوجبات الأكل يعني متل إذا في لوبية مناكُل جنبو لبن. <hesitation> سلطة تُعتبر سلطة كأنّو عم ناكل سلطة ملفوف وخس وخيار هيّ <noise> اللّبن يُعتبر هيك وجبة جنب الأكل، <noise> وعنّا الطحينة. كمان هيّ من الصّلصات الّي نحن منستعملا وعنّا <noise> أنواع تانية نحن منخترعا من بي إيدينا ومنعملا متل الصّلصة يلّي هيّ صلصة <hesitation> من الأعْشاب منخلطا كلّياتا مع بعضا منجيب أعشاب ومنوّع فيُّن ومنعملا صلصة خاصّة هيدي بتن- بتنعمل هيدي الصّلصة بس إذا نحن بدنا ناكل شي حَر زيادة عن اللّزوم جنب أكل خفيف.